Qualisquiel cosa de pistachus italiana, veramenti una cosa devina. Tamién la serradura purtuguesa. La coltura dela Europa mediterrania es una delicia en tolos sus ambientis polo si esto a palral delos postris no diva a sel menus. I a ca día lo sigui demostrandu encrussu conas botellas d'alcol aperitivu nuevas. En custión de postris soi mu lambuza, me gustan quasi tós.